Koare mang a edukeisen. Kun ma edukesen mor. mor o tet o inou. ngota svil mang a edukesen. Mang a ya to mkor o is ruk mkor mor kam kol a papat to a yar. Kam ngaiko mo skul ruk loul mang a ya to mkor mar va mkor mor a tet va a inou. Kamta ngai kaeharom o reha akor kaeknik kturang ngor a tet va kturang a nan va a sie kat kam ya kam pis kturang ngor ei. Ngotla keyang a edukesen e ngota svil mang a edukesen mang a ya to mkor o is va a ya to mkor mor kat a tet kar a nan. Va kun mnam a kominiti nera svil tok nang ngotla keyang a edukesen ngota svil mang. Va a ngaiting to. Koa pat mang mang a ngaiting langto ko ngoma strended. Koma sore. sore ngang ngor ko o papat o loul ngam koul ngte kmor. Ngama havai te koa svil kam ngai tam. Koa svil kam ngai mkokopo o kam ngai ma taun o tok. Kua vle gia papat o koul ruk koma pis mang ngar. Koa pis mang a mhel langto tol to ta vokom dok ka mrung dok. Tkaen a kre. to o a keknan ta tkaen a kre. Kanprim to kua punpa ogu ma taun. Ngaigu ma taun ekam a mhelo tpis vokom dok ka mrung dok kaen a kre koa ngai. Koa kanprim kael ngoldeip kun mnam a mokanprim to mang edo ta turang dok kam ngai. Klo pat te ner kain ngang dok nangko ta vokom dok te koa koul ta vokom dok ka mrung dok kaenngang dok nangko koa svil mang. Kun mnam ngoldeip kat ta svil mang a papat to kat ta turang dok ei. D tgoluk kat ngruak ngai ngam. o tgoluk kam ngai tam. ogun mhe. ngruak mnganang ngoldeip. Ngruak ngai tam. ani papat to ngroakam ngai ma ni mhe to. Nguaka mnganang ngoldeip. Ngoldeip a mhelo tkael dok ma yamok kam ngai kpis ma ni ap to koa ngai kam ngai pis mang. Ei kun nam ngoldeip ka yamok. Ei. Ngoldeip ta vle ngota vle. Kun nam ngoldeip ka keknen kam svil mang ngor. Ngoldeip ka keknen to. Ei. kun mo tgoluk tgus ngruak kael ngoldeip nera ktar mang ngor. Muak kaenen e nut sie. Nut vlou. Nut sie va ka ngoumim. Ka nunu. tok. Ngorak kael mar korlotge ngaka ktar mang ngruaro ngongai. ngruaro ngaemik. ngruaro ngonnit. ngruaro. Ngruak konnit ngorak hop. Ngorak kael ngoldeip nera ktar ngang ngor ko nguak kaen a kanprim ngang ngoldeip ko takta mon mor ma marot ko ngom konit ma segein kam hop. Ngmo marot ner kta mon kam hop. Kain a kanprim ngang ngoldeip. ei. Kun nam anieto kat. kun nam a enengte ngora kalsa mang a ngaiting to ngom kacharom o pnes va ngolmialol tiok. Tete ngot korim. Okei tete ngrokta hover kat kun nam a ngaiting to mang a engen. Taim to ngom engen. Mor lurokol ngom kengen a malu. Ngama mon te a malu mor lurokol kmegen. Lreip ngam kengen a. ngma mon te a mrong kun nam a ngaiting to kam khenam a keknen to mkor mor kun nam a kalsa. Kim ngrua kalsa ei. Tok. ngoma kenham te ireip ngar kegenkar tok va lurokol ngar kegenkar tok ei. Tete ngotlo kat ngai ma ngaiting to kat enang tiok ko ngol mialol va ngol klengol ngam kaeharom tete ngota le kol te ngota adoptim a kol a kaen keknen to mkor o tak pun mkor o mia akuruk le kael ngotle ka. Kpom a keknen to mkor endruk o tak pun onieruk kamle kaegen a yet. Va kael ada. a trosis anieto kamle ka. nangko mor nop ngua keknen to e kam el tok e. Ngom kaegen tok arche. Te ngom kaelel ngom kaelel tok arche te ireip ngar kaelel te ngar kaegen o nhep. lurokol ngar kaegen kar o malu tok o kei mang a ngaiting to mang o enang tok krere orom mang a ngaiting to kam vle kvokom ila he ka mrung he kturang ei. Tete ma ngaiting to tete. Ila. ngorla enangte kola nga dok. ko ngetem o ko nopia. o ko tet o ko nan. Naka svil kam pis ka mnganang dok ma nieto te kam mnganang dok. Okei nguak turang ko a keknen to ngos mia ko ngora keknen ei ngruala vle he kre nngia o reng ngia o kturang. Kun nam ngora keknen ngruak turang. Va kat mang ngroraro keknen akuruk ngot kat korim mar he. Ksap orom o keknen akuruk. Te o ta kye o. omi o akuruk ngar koul pis vokom mor ko ngror kacharom o keknen ruk. Ko ngota lol ko kim ngor lenar akuruk he kacharom. A val ngan langto ka keknen to. ngotle kol kael kun mnam ngora mora a tvaip ta ka keknen. Nangko a keknen to eda a keknen. Mor ngot keikiem ngroaro keknen ruk kun kim ngruaro. Mor ngot keikiem a simre. a totu va a mamrung tavle he ngruak keikiem ngruaro keknen ngata vle enang tok. Kun mnam ngruaro keknen ngo mnok ei endruk. Ma kolkha langto koa hop ko mang koa hop. Koa ngonit koa hop koa pat mang koa tomhelo. ko orim kum ye. Korop to korim. Koakre ko orim. Ma ngaiting to tiok ngira vokom a kre ka koa kre o anieto kom ye. ngor gia vokom enang klo vokom. Tete ko orim koa kre ko mye koa grap ngat pis kol. A keknen to nop nadok koa kun nam koa keknen tlo re tok e. Taim to koa vokom. koa vokom nera vle. Kola nera ngai pat mang kaiknik pis kol kun mnam a keknen to tete keknen to tlo kta vle tete a. Taim to ku korim koa neto ko la langto na le pis vokom nera kol nerla tuvgom. nera tuvgom tok. Kva rere mang a keknen to tete mura vokom a keknen to ngniik nera noop na ku rere mang tok. Ngniik koma svil kam ngae tam kam ngae ngva ngae te kam pis tam. hagenmok enang ngora ngae kam ngae pis kottok. ngora ghor. ngora ghor o taim tete a keknen to tiok ta noop. Tete a ghor koma ghor ngora ghor ekam ko tete a ngous aneto nga pis mangngein ngara ptum ko tete akvruk ngata prik ekam a ker suku. ngata prik ekam ngaevie to pis ma o tgoluk ruk kam kiring a mhel kam ngongae a ngongae nera ya nangko o mia ruk ngat kaiharom pis mang a kermhel to tkaen a ker suku tkeivie mua her keim. ngom keim mnan o taim ruk tete ngota kenham tennik ei. Tete a gor ta vle. Ngruak smia psom ngues va nguelmalreip. va ngues ruk ireip kam smia psom mar kam gorang va kam nho mo kain keknen ruk tete ngata pagis tete gor. Ngruak rere mang nguaro is ruk o is kam lo keikiem a kain. a kekenen to tete ngat keikiem. Kmit a ker suku a va keivie keim o mia ko ekam ngalout ktua mnang ngar ngak ngei. Ngo smia kaen a nie a marot o a polkha o kaen a vlemas o. kaen a segein ngang ngar. O mia kam la gor kam lo kan. E kam. kam ngrua keknen to tennik ngomialol. ngol khengol ngam smia lakai kar o mia ma ngaiting to ei. Enang tok koa rere mo papat. o papat ruk ngta vle. Ngruak keikiem o papat nguala nho he ka ol keikiem o papat. Nove ngruak kaikiemo papat ruk iyar nang keitgung o papat ruk nong la yar. A mo svil. a mamrung a nieto ta vle nak keikiem a ngaiting to mko ngoldeip. A svil. ngiaka svil mang ila. ngiaka svil mang i ngetem. ngiaka svil mang i nan. ngiaka svil mang itet. Kun mnam a keknen to mkor mor va a keknen to mkor ngoldeip. enangtok. Va tete ngota kerngan o rhek mang o mhetor tgus tete a ya. O mhetor ruk tete a pagor ta vle. Tete ngotlo is kam ngongai. ngotlo is kam ngai kaes kam nove. Ngotlo is kam ngai kais kotok ngai kais kotok tete ekam o papat. Klo is kam ngongai te ngai kais kotok. Ngota ngan o mia ngat keim o mia kngam mar o o lo tkaim a mhel kngam ekam ngroaro ker keknen. A ker keknen to nera pis mo tgoluk te a lo ner keim mor ei. Ngruaka vle smia vle ngotlo is kam pis mo kain mhetor enang tok e o papat enang tok e. Ngopa vle. mor mru ngor keit a nieto kua mang ngor. kmit a lo kuo mang ngor. Ei kam ngruaka vle. ngruaka vle hemenek ka vle kun mnam ngroa. o keknen ei. A ta vle kun mnam koaro ngaiha. Kumnam koaro reha ruk kom kaehar mar. Koaro reha koa kanprim ngoldeip kim koaro reha kat ei. Kun nam dok kar a nan va mo les. kum ma ngaiha to ngota koum. Kaeha kun mnam o ngoaro mhetor. kun mnam nguaro blok ngot kaehar mar. Ngota kavang a ksie. ngota kavang a kakao. ngota kavang a balsa. Ngota kavang a vhoi. ngota kavang a ngaiker. ngota kavang o tgoluk vang kun mnam ngroaro. nguaro blok tok. Ngotla les mang anieto kam kavang. Ngota kavang o tgoluk tguskun mrua blok ei. Nop ngot kaeharom a lot. khop ngota turang o mangi mang a murtek to mang ngai mang a vartovokun ma edukesen. To nginta ngai ma edukesen kam turang ngor ei. Turang o ngnes mang a papat to mar kam ngai mang a edukesen ei, nangko muak mrung ngor. ngota vle ngota pat kamkta pat kam psom ngor les kat mang a keknen to mo mrek kam mnor te. ngiaka mnor man i tet ka nopia. i ngiaka mnor mang itet kaetem. ngiaka mnor mang nopia va ngiaka mnor mang i ros to itet keitem. Kun ma pemeli lain to yin kam mnor he ka mnor te o. ko tet ka etem ka kvek ta o ko kvek ka a ko tet ka. Mtua ta ku mang keitem. ngira mon te kun ngoma havei te i ros. Ngira monte i ros avet. i ros ngira monte avet. Ngiak mnor mang i. i. i nan. I nan. ngiaka mnor mang i nan to i tet keitem tok. Ngruaka psom mar orom o keknen ruk kun kat mar kam mnor mang ka ros va ka mnor mang ka ros to a ngokol va ka ros to a vlom. Ei ngruaka psom ngor is. mor ri rurokol ngruaka psom ngor les ma ngaiting to kat mang mo mrek mang a mnor mang a. Ngiaka mnor mang i ros ngiaka mnor mang i ros to a ngokol va ngiaka mnor mang i ros to a vlom kun mnam a keknen to mo mrek. Ngroaka mo kanprim mor kam. mo enserpgam mor kam psom ngor les. Dok ngor ktua psom kotang. ko hal o ko kvek. A ko etem kat nera vle tok kam srim a. Nok khal va ka kvek to mkor a vlom. Tok o papat ruk ngruakta kpom mar kamta mo enserpgam mor kamkta kaen a papat anieto mang ngor les mang kam nho to kam monho to a yar mang kom mrek tok. A papat ta ngai tok. Ei o papat ruk arhe ngruak kaenik ngang ngor les kam mo mnor mang ngar. Va kam mo smia moter mang ngar kat. Ngota ter kam vle kun mnam mar. ngota ter kam sim nho tok ei. Tete ngota vle a ngaitig to mkor a. a ngaiting to mkor a mie kat tete ngota nop kar o mheto kat. Tete ngota. tete a o is vang. o mia vang tete a mia ta sot mang o mia orait ngruak serpgam o kam papat tok kam enserpgam mor mang a ngaiting to kam. Papat mang o mangi kam el mar ko ma edukesen kam le ka turang ngor mang o papat. Kotok ko tete a mie ta nop he. O mia akuruk enang tennik ko mor akuruk a mie tkeis mang ngor. Ngor les kam ngai keis tete akuruk ta is akuruk ngatlo keis so kun mnam a papat to tya te ngruaka serpgam mar kun ma edukesen kamkta serpgam mar ko knaik. Mang o vartovo ruk koknaik kam serpgam mar mang a ngaiting to ma edukesen tok. Ei o tgoluk ngat gia nho tok arhe nang ngrorgia sapotim mar. Ngruaor kam kering ngar kam vle he kerereng ngar nove ngruak serpgam mar. Kmel mar ma mhel a ya a yar kmel en a vlom a yar tok. Va ka kpom ngrua keknen ei. Ngruala re nngia ngang ngar e ngruaka psom mar ei tok okei. Kun mnam a ngaiting tokua re ma sait to mang a a havai te kun mnam a. to ngora mon te kun mnam a kastam to mkor mor ngama monte a o pnes. Kun mnam a o pnes mor. mor a ta a pnes. Mang a sait to ngoma pam vrongtok o ngoma kan <hesitation> kun mnam nguaro hemlout. Kun mnam nguaro hemlout. kun mnam nguaro hemlout. Hemlout. hemlout nam la pis. kam gia vle gia pis e nove. Nama vle keis ko taim mo. ka mi kut pis ge ka mi kut pis ge. Taim to ngom kaim pnes va mang a. ngrorarois ruk rurokol kun moulu ei. Kom moulu ngom kael o is kom moulu to a hemlout nama pis. O ngairep ngama pis a. Mor ngoma mnor te o a hemlout ta pis ekam o ngat kaem pnes va ngam o mangi kun. o is kun moulu. O kei a hem lout nama pis. Namla pis. kam her gia vle kam gia pis. pis e. nove. Nama pis mang karo mi kut do ge kam pis. Ei namla pis kam gia vle pis. vle kpis nove. Taim to ngom kaim o pnes va kngam o mangi kun moulu to a hemlout nama pis. Kun mnam ngroaro taim to ngom kaem pnes ei. Va mang a sait to mang a orop. Tete ngta vokom. ngotlo smia ya mang a sait to mang a helt to mkor a ye. A stat tete koa rere mang a ngaiting to mkor a ye tete. Tete ngota ter mang a ye kam lo sim kaelel mang a ye. A ye to a loutar ngom keivie mnam. Rurokol ngam lo korop puirik. Ngam korop ogun. Ireip ngam korop te puirik ko. Ko ireip ngamlo korop ogun ekam ko ngaro mgun ngara grung ngatlo is kam. Rurokol ngatlo is kam orop meram ireip ngaro mgun ko ngara grung. Rurokol ngatlo is kam orop meram ireip ngaro mgun ko ngara grung ngara hore. Ruroko ngar korop ogun. Kogun ko ngam keivie. ngam keinir kmivie tok. A ngaiting to mkor a ye tok. O tgoluk vang. Ireip o ool ngaka vle. a rat orom o konnge o yok. Ilo is kam pis. yin a vlom ilo is kam kpot kuon mo ool ruk. Ngak kael o rat orom o konnge yok nove. Ngir koul pis koul mote mnam a rat ka ngaiting ilo is kam pis gia kpot nove. Ko mnam ngora keknen a vlom namla kpot ma rat. namla kpot kim a vher. namla kpot kim a nieto kat a. A vher. kam kpot kim a vher va a pui nove ner kut koul ko kniting ei tok tle ngroaro keknen ruk ngata vle kun mnam ngora keknen to mkor nniktete ngota kpom ka vle tok ei. Ei to kohera havai kngai mangar tok arhe ei. A ngaivie kat ilo is kam pis kmus mang a ye. A ye ngir kpis khover he knganga keivie ko ila kmivie pekmin. Ngiak pis mus ma ye. nong a keknen to e. Ngiak nganga he keiviem a ye. ngiak hover a ye he kael man he a ye nera sap man kam sim keingnam a ye tok. Mang a sait to. koare mang a ngaiting to kmivie ei tok. Komnam a ngaiting to mnama. A keknen to kam pis he gia veik kun mnam i ngetem ka rek. i la i henek ka rek o nove ngir lo pis karot kun o kanot. kanot ngai kun mnam i ngetem kar i snerip ka o i henek kar i ngetem mera rek nove. Ngir pis kael a totu kun mnam min. Yin ngir ktua ngai. ngai ko moulu tok. Yin a ngokol ngiak ngai ko moulu ko i ngetem tlei. Ngiak kael a totu kun kim i ngetem kar i henek mina rek tok. Yin ngiak ktua ngai ko moulu. Tete. tennik ngoma vle. ngoma vle te i ngetem. i henek ka rek. Ngiaka kru ko moulu. Ngia or kam pis veik kun kim i ngetem kri ngetem kri henek mina rek. Nove. nong a keknen to mkor mor to e. Ta ya ko ngota popsom ngoaro is kam pis mang o kaen o papat enang tok ei tok. Enangko koa pis krere tete kua sei koa papat te dok kmeknik kaeharom koa ngaiha. Ngor pis keit koa kom keit koa nieto. koa rat. Ngora ngai ko mnam koa lot kam ngai kaeha nam a kolha to tete. Kam ngai kaeha ngang dok. Kmeharom koa lot a kavang o vep. kavang a vep. kavang anieto koa svil kam kavang a vhoi o ngaiker o anieto. ngora ngai kavang. Mnam a kolkha to tete. Edo ngmo kat. kua svil kam ngai kavang anieto ngora ngai kavang. O tgoluk ruk kam serpgam mor ko knaik ei. A papat to koa rere mang te. tete ngruak serpak tete kam kavang anieto kun mnam nguaro mhetor ei. Kavang ngang ngor mruo va kam turang ngor kam mang ngor les. Ei kam la ngai kol langto langto karo tgoluk ei. Ngruak kael a totu mang ada. mang a ngaiting to kamla veiko kim ngor lenar akuruk ngaro mhetor. Ko ila vep. ila nie a vhoi o a ngaiker o anieto ko mnam ngoaro mhetor mruo tok. Tete koa. dok kmeknik tete. Koa kael koa papat te dok kmeknik. ngor kaeharom koa ngaiha ta te. O. ngor koka kta kaelel koaro balsa. Balsa akor kam henem koaro balsa akuruk tete kam kavang koaro balsa ei. Kavang karo kakao nga dok. Kavang endruk ko koa svil te kamkta kaelelkoa mhe kamta vle tok. Pisku koa kaser koa balsa va salim mo kan nangko nguakta kael a gun ngar kam vle kun mnam koa mhe. Klukautim koa mhe tok ei. Koa havei mang o keknen ruk tete. Ngra la vle he havai te kam ngai ngrogia punpa nhong o tgoluk ngor kouruvik o ngror kan. Nangko ngruak ngai mo kan papat. o papat enangte kam serpgam mor mo tgoluk. A kam lo kaiha kun mnam nguaro stur stret. Kun mnam ngoaro mhetor kam ya ka vle ei. ta vle tok. E i. o ngongai ruk ngmo nguaka vavle kaeknik kpis kacha kat kaeknik pis ka vle ko mrek ngmo. Ani kain papat to takta pis kat kamta punpa nera havai te koa ngaiha. Ngruak kael a ngaiha va kael ngoldeip naka ktar. Kael ngoldeip naka ktar. kael a ngacha naka vle kun kar. Pat mang ngoldeip. pat mang ila ro reha. A ya nera vle kun nam a ni yamok to neravle kua. Ngol deip ner kaen a yamok. mang ila ngaiha. Ko ngiak pat mang. ngiak kacharom ila ro reha. Ngiak kael ngoldeip oguo ktar to kaeharom ilaro reha.